Nu mba gbi mue bu mda loo, nu mda gbi mue é loo aton kāānā dum nor bēē kor sor ō ton kāāni dum, bu pya-nēē ēē-aloo. Ē sor óton kāānà dum, yibe nēē su-a leele. É sor óton kāānà dum, nu-waa loo nyorne bēē kormeh, sor ō ton kāānā dum, bu Bari ēē na ghe ālōō, bu Bari were alōō Aba nu ō biina āānba Bari, nyorne bāā kor ōton kāānā dum, Bari ne-ah. Nu ōbiina na ghe āān ba nēē, nyorne bēē kor ōōwa lagara loo, ō-ēre Kāānā dum dōō kor ō ere yereba āān nēē. Kāānà dum doo kor ō ere yereba āān ba Bari. Kāānà dum bāā dēē ane kēn dēē naa bēē lè. Kāānà dum doo kor ō bien na ghe dum, nyorne bee kor sor ōōlebu lagāh lagāh nu pya nyor-ue āā bira, ōōlēbu dum ku̱ ghēn, ōōlebu dum tān-naa; sor ōō oobɛba sable sah tōn kāānà dum. Ō bien na ghe dum. Nyorne bee kor kpa kaa doo kor idān bee loo kor meh nee atán-naa meb abēē pēh tēmà loo naa, ē nēē ku ghēn bēē pēb tēmà loo ku ghén ē sor alo waa tōn kàànà dum, ē ōo lebu lagah lagah dum pya nwii éra akōbēē, pya nwii poro akōbēē, pya nwii ɔ̄-sōn ne pya nwii ɔ̄-mii é alu lagàh lagàh sah tōn ya aya Ba pēh na ghē tēmà loo nu é awā le kɛɛn akaba, ē awa nua lagāh lagāh doodoo ɔn-sōn ne ɔn-mii. O-ɔn mii sah ō do lagara. O ɔn-sōn sah ā bun me-ah. O kii ken lu zuuga lu azu. O wɛɛ dap yiiloo. Ō wɛɛ dap booh kpugi sah ere kpugi nyorne bee kor wɛɛ bia-bu lagāh lagāh dum. But lo ō ton bu kāāná dum, sah lebu kàànà dum, wɛɛ kiisi, wɛɛ lebu wanaloo, wɛɛ lu mene; nu naale é naa neh ā. Pya nee ēē yereba ā neh. Wee kiisi bu dum, ē wɛɛ bien na ghé dum, nyorne bēē kor ō tōn kàànà dum. Álee ā tɔn kàànà dum ɔ­ pya nawaga. Mda ne mda-loo mgbi mue kɔr ā lēē ā tɔn kāānà dum, nyorne bee kor sor ō ton kāānà dum, yibe nu wāā lōō. O yii yibe kèn nyor-bee ōlu puch. Nyor-bee bi-e naa āle lōō. Ō yii yibe kèn, é alu lekén. É sor ō ton kāānà dum, bor naa āā loo nēē nyorne bee kor ōō tēēn akwɔ lōō nēē; bɔr naa āā ā nyorne bēē kor ba-a le-a ēē Kāānà dum ēē ledum é aton, nyorne bēē kɔr asu-a kumasi, asu-a kuma ke-abania; ā yere alōō, ā yere ā yɛ̄ɛ̄ pya nēē. Ā yere ā tɔ mene, ā yere ā to pya bɛɛbɛɛ. Lee ā tɔ̄n kāānà dum, nyorne bēē kor zia ā-de naa lē é naa neh ā, kpugi nāā le é naa neh ā, yibe nu é waa aloo nyorne bee kor bu pya nee ēē ālōō, pya nēē ēē yere-ā dɔ tam nyorne bēē kɔr ba sua kɔr ō āāra bōrōg lo dɔ tam hēēlè, nyorne bèè kor ɔɔ hēē kāānà dum. Nyorne bēē-wo, ā lēē aton kāānà dum.